Maro moa ñy fomba fampiasà ñy tarara: -ñy tarara natao hitararà ñy raha lisàny. <shushes> manahaky anizao teña lafa baka nandisa vary hatao mokary reñe. tararàñy hahazoa ñy lione noho ñy vaingany. <shushes> manahaky anizay koa teña lafa mandisa tsaborida. taràrañy. mba hahazoa ñy soany.